Manuk a ira nasifa ni a baba fara-fara ira, manuk nagamari tutuin tutu ni bobak a ni baba fara-fara ira naguan ni fanga tarus. Najaga ni manuk tolur a tutu a, nakoka mana isi, tawei ain mamafun le nai a, tawei ain mamafun nai manuk anak si bo lomin. Tafara manuk a iwa tasabi wekan jatei, manuk iwa natamain nalela i a nini siku-siku dodolat i si ababis. Boit teifua kalau me manuk i wekan ni tompat mimian i sa te tawei manuk baira i wida, wanuk anak a wida ni manuk a wina si wida. Jadi tawei ni tompat mimian i tawei namuli tolu le kita fara manuk iwa siwa. Takifit twotu marani bo ta tinu tea, tinu kofi te, tafirumis tua <hesitation> manuk tai si fua. Sebab manuk tai si bua ni a tompat mimian i musti tawei a tateku ar mana tasonak bo lomin, tasirai-sirai tawei manuk tai isi sebi. Le tawai di fanga taguan si, akekun nai geser iwa mancia dafara manuk gaga e anak sa wa kampung baru ni ngasan iwan. Anak i nafara manuk i nagamari manuk wawina. manuk urana, nagamari a manuk bangkok isi ababis. Anak i najaga manuk ku sanang nai i, manuk i si ni ruma nawei salah lau a akat lawei loka, i namian na rapat tu akat a, le nawei manuk isi ni ruma si salah lau a akat lau loka. Nawei a ni ruma luluil a jadi Manuk mulai manuk anak, manuk a wawina, manuk urana, manuk nina, <hesitation> nawei si tu di tompat- tompat mimian atu <hesitation> i kasasai- kasasai iwan iwa nafara manuk iwa nagamari a ngarak a fitu te alu te loka, ni manuk isi dasefa i gafin. Natagi gitinggi ale pasti a ni manuk isi sa darikat-rikat bo ma kotan a. Tutu namuli, namuli sampe nai ni ruma ilaka i alea fanga taru bo ni <hesitation> nasalik a kas a nabail di <hesitation> ni niur dekar mana wa nai na cincang le natotak-totak na guan nai ni manuk si. Jadi bo kampung baru wa kau wa ini manuk fis te fis wa kau ika si. Mancia daratan cuma nai dahaluan nai i mo, dabail manuk a <hesitation> manuk urana ra datagi nai i mo manuk wawina o datagi nai i mo. Dabail termasuk dabail manuk tolur la mo nai i waluk. Manuk iwa nafituin ni anak si bobak, nawela kalau nifirimait wa i ni nina ratagi gitinggi ni anak ira datagi tua i. Datagi-tagi i loka le sampe datagi dabail di fanga sampe nai tompat ngitinggi macan ni ninan ratagi tu ni anak lim, natagi-tagi tagi nawel fano si anekun bo ni anak sa i tei, ale natakok-kok takok-kok tutu ni anak i natoin nababail i sampe ni anak i nai tua si nun datagi namuli nai a ni <hesitation> ni baba fara-fara i woun. Daawali si bua tompat mimian awoun loka. manuk i iwa tafar si ilu nini masingat mole natolur lake tita Lamino nini <hesitation> gafin, tatolu i tatanan mancia daratan <hesitation> dafas tatanak biasa, roti riun uca. Tei tolu riun uca, mole nai wanu-wanu wanu-wanu si datanak manuk tolur isi wida datanak tu roti <hesitation> riun uca